الأمور اللي يكون سعيد معها هي الأمور اللي وأنا أتحدث عنها. الأمور الدينية، الأمور الثقافية المتعلقة بالأدب والشعر، وايد أكون مستأنس وأنا أتكلم عنها. وأمور حلوة كويسة فيها ثقافة، تبين لك <noise> الشخص اللي قدامك <noise> مثقف ولا لا. هذي الأمور استانس وأحب أتكلم عنها كثير جدا يعني وأغلب كلامي وسوالفي مع الربع عن هذا الشيء.